сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл алпысыншы эпизод
бүгін біз алпысыншы эпизодқа қалай жеткендігіміз және тұрақтылық туралы сөйлесетін боламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
армысыздар ма қымбатты тыңдармандар
біздің келесі және де ерекше алпысыншы эпизодымызға қош келдіңіздер
осы уақытқа дейін тыңдағандарыңызға және де алпысыншы эпизодтың өзін тыңдап отырғаныңызға үлкен рахмет және сол үшін өзіңізге қол шапалақтап қойсаңыз болады
дәл қазір орнымыздан тұрамыз да қол шапалақтаймыз қайда болсақ та
шынымды айтсам қаңтар айының басында эпизодтарды жазу кезінде осылай елуінші алпысыншы эпизодтарға дейін жету мен үшін бір алыстағы кезең және алыстағы бір ертегі сияқты болып көрінетін
себебі көп жағдайда кез келген істі бастасам өзіме аса сене бермеймін
өйткені ііі мен бір орында отырып бір нәрсені жазып тұрақты соңына дейін жеткізетін қасиетім сәл пәл ақсайды
себебі маған көп идеялар келеді жаңа ойлар
әдетте бір іске құлшына кірісіп интузиазм жоғары болып тұрады да істеп бастап жатқаннан кейін ақырындап отым өшіп басқа бір жаңа идея келе бастайды
сөйтіп сол жаңа идеямен айналасуды көбірек жақсы көремін де бастап жатқан ісімді соңына дейін жеткізбей тоқтатып қоятын әдетім де бар
сондықтан маған достарым бәлкім сен елуінші эпизодқа келгенде тіпті тамаша жүргізуші болып кететін шығарсың деген кезде мен сәл пәл күмәнмен қарайтынмын
әрине алпысыншы эпизодқа келген кезде тамаша жүргізуші подкастор болып кетпегенім анық
алайда бірінші эпизодпен салыстырған кезде қазіргі күні өзімнің бойымда көп прогресстің бар екенін және де жалпы жүргізушілік және ойлау қабілетімнің біраз болсын дамығандығын сіздерге айтқым келеді және сендіргім келеді
алпысыншы эпизодқа дейін жету ол белгілі бір дәрежеде еңбекті талапты және шыдамдылықты сонымен қатар тұрақтылықты қажет етті деп ойлаймын
және бүгін сіздермен і сол өзім өткен тәжірибемен бөліскім келеді
ең алдымен менің түсінгенім кез келген істі тұрақты түрде ұзақ мерзімді кезеңде іске асыру үшін ең алдымен неге деген сұраққа жауап беруіміз керек
және неге деген сұрақтың жауабы әрқашан басымызда тұруы қажет деп ойлаймын
себебі менде кейбір күндер болатын подкаст жазып өзімді әлемді глобалдық деңгейде барлығын өзгертетін бір керемет күштің болып тұрған кездері де болатын
ондай кезде эпизодты жазу ондай қиындық тудырмайды
алайда кейбір сәттерде бүкіл мотивациям түсіп ой осы мен несіне жазамын
кім менің эпизодымды күтіп отыр дейсің
бүгін жазбай ақ қойсам не болады екен
қойшы осының бәрін не істеймін деген ой пайда болып кеткен күндердің болғандығы ол өтірік емес
себебі аласапыран түрлі оқиғалармен жүргендіктен кейде әрине өзіңді тоқтатып қойғың келеді
міне сондай сәттерде неге деген сұрақтың жауабы ойыңа келсе және өзіңе сол сұрақты қойсаң і белгілі бір дәрежеде сол істің маңыздылығы арта түседі деп ойлаймын
мәселен мен үшін подкастты жазу неге деген сұрақтың жауабын өздеріңіз де білетін шығарсыздар
яғни мен өзімді және де өзгелерді ұлы істерге ынталандырғым келеді және сол арқылы өзім сүретін қоғамда бір тамаша қоғам орта қалыптастырғым келеді
әрине мен жеке адам ретінде менің әсерім өте кішкентай
алайда әрбір адам өзінің жан жағынан және өзінен бір жақсы қасиеттерді дамыта білсе онда ііі қоғамның да жақсы ортаның орындайтынын да сенімім мол
және осы неге деген сұрақ әрқашан менің басымда тұрғызуға тырыстым
және де сол неге деген сұраққа жауап берген кезімде атып тұрып эпизодты жазған кездерім де болды
егер де дәл қазіргі сәттерде өзіңіз істеп жүрген жобаңыз немесе ұзақ мерзімдік мақсаттарыңыз бар болса бірақ ынтаңыздың төмен түсіп бара жатқанын байқасаңыз онда өзіңізге осы жобаны не үшін істеймін неге деген сұрақ қойып көріңіз де жауап беріңіз
егер сізге бұл шынымен де маңызды ұзақ мерзімде пайда әкелетін нәрсе болса онда мотивацияңыз сол кезде пайда болып ақырындап күш жігердің ііі денеңізде қалыптасып жатқандығын көре аласыз
келесі нәрсе ол уақыт бойынша жоспарлау деп ойлаймын
себебі мен ең басында дүйсенбіден жұмаға дейін бес күн кейінірек дүйсенбі сәрсенбі жұма күндері және ең соңғы апдейт бойынша мен дүйсенбі және бейсенбі күндері подкаст шығаруды мақсат еттім және басқа өзімнің қымбатты тыңдармандарыма уәде бердім
осы күндердің менің уәде берген күндерім ретінде алуым белгілі бір дәрежеде подкасттың шығуына өте үлкен әсер етті деп ойлаймын
себебі осы күндер бар және ол күндері подкаст шығу керек деп ойлаймын және өзімнің уақытымды біртіндеп ұйымдастыра бастаймын
әдетте дүйсенбінің алдындағы жексенбі күні әйтеуір жанталасып подкаст жазып жататын да жайым бар
егер де уақыт болмай мен подкаст жазамын деп алған болсам онда бәлкім подкаст эпизодтарымның саны аз болып мүмкін мотивациям да түсіп қалар ма еді
сондықтан сіз де егер де бір жаңа істі қолға аламын десеңіз аптаның қай күні қанша уақытта қанша сағатта жасайтыныңызды белгілеп алыңыз
келесі өзіңіздің сезімдеріңізге бой алдырмаңыз
бағана басында бірінші буллет пойнтта айтып кеткеніміздей оның әр кезде әртүрлі көңіл күйіміз болады және көңіл күйімізге сәйкес эпизодты жазуға деген ынтамыз да әртүрлі болады
себебі кейбір сәттерде мен де дүйсенбі және де бейсенбі күні подкаст жазу керек екендігімді білемін отырамын келемін мақсатымның да не екенін білемін
бірақ та қандай тықырыпта жазамын не туралы жазамын мүмкін мына тақырып туралы жазайын деп ойлаймын бірақ сол тақырыпты дәл сол күні айтуға менің ешқандай көңіл күйім болмайды
немесе сол күні ол тақырып мені шабыттандырмауы мүмкін
яғни тұрақты түрде бір істі жасаған кезде бәрібір кейде шабыттың болатыны кейде шабыттың болмайтыны анық және ойыңда қайдағы бір жайлы жайсыз ойлар жүруі де мүмкін
сондай сәттерде меніңше өзіңді жинап алып бойыңдағы бар күшіңді өзіңе бір нүктеге сыйдырып ақырындап бастап кету керек және де тоқтамау керек деп ойлаймын
және тіпті кейде менің кейде осы жүгіруге байланысты да осыны көп қолданамын
себебі таңертең мәселен төсігіңнен бөлмеңнен үйіңнен шыққың келмей жүгіргің келмеуі мүмкін
бірақ дәл сол сәттерде өзіңді жинап алып киініп үйден шығып кетсеңіз ары қарай жүгіру өте оңай болады
дәл сол сияқты кейде жазғың келмейді деген еріншектік менде көп болды бірақ та отырып алып бастап кетсем ақырындап аяқтап тастайтынымды түсіндім
сондықтан сезімге бой алдырмау керек деп ойлаймын
және де ең соңғы пунктім ең маңыздысының бірі тағы да барлығы маңызды деп айттып кеттім ғой бірақ бұл да маңызды
егер де автобусыңыз кетіп қалса қуып жүгіріп келесі аялдамадан отырыңыз дегім келеді
бұны айтуымның себебін сіз түсініп отырған боларсыз
белгілі бір уақыттың мерзімінде мен жоғалып демалыс алып эпизодты тіпті жазбай қойған кездерім болды
ондай сәттердің ең ұзағы ол шамамен наурыз айында болды және ең соңғысы мамыр мен маусымның арасында болды
және ол демалысым ұзаққа созылып кетті тіпті жоспардан тыс болды деп айтсам да болады
жоғалып кеттім себебі өзіме не керек екенім түсінбедім эпизодымның қандай бағытта жүріп жатқанын түсінбей кеттім әйтеуір сондай бір сәттер болды
бірақ меніңше ең бастысы дәл қазіргі сәттерде мен эпизод жазып жүрмін және подкастым
яғни ол тірі ол өмір сүріп жатыр және ол ары қарай дамып жатыр
сондықтан менің ойымша егер де белгілі бір өзіміз қойған мақсаттарды бастап бірақ ортасында тоқтап қалсақ мәселе ол біздің тоқтап қалғанымызда емес
тоқтап қалсақ та сәл пәл демалып алғаннан кейін қайтадан жүріп кеткен поезді автобусты қуып жетіп қайтадан отырып қайтадан өзіміздің мақсатымыздың жолында жұмыс істеу деп ойлаймын
бақытымызға орай мен өтіп кеткен автобус пен поездымызды қуып жетіп келесі аялдамадан отырдым және эпизодымыз ары қарай жалғасып жатыр
сондықтан нені бастасаңыз да өкінбеңіз
егер тоқтап қалсаңыз мойындаңыз тоқтап қалғаныңызды
бірақ мүмкін бір сағаттан кейін мүмкін ертең мүмкін бір аптадан кейін қайтадан бастап қайтадан жолға қоюға тырысайық
сонымен бүгінге айтайын дегенім осы
менің подкасттағы тәжірибемді өмірдегі кез келген жобаға қолдануға болады деп ойлаймын
осы подкаст пен эпизодтарды жазу арқылы шынымды айтсам мен өзім көп алдым және менің жеке дамуым мен жеке қасиеттеріме өзіндік әсерін тигізіп жатыр
сол үшін сіздерге рахмет айтқым келеді
себебі сіздердің тыңдайтыңдарыңызды білгендіктен мен эпизод жазамын
және сол эпизодтарды жазу арқылы өзім де өзгеріп жатырмын
сондықтан сіздерге өте үлкен алғыс
барлықтарыңызға сәттілік тілеймін
қайда болсаңыздар да аман болыңыздар
және де келесі эпизодта амандықта қуанышта жүздескенше
көңілім көңілсіз ойға батқанда жұбата аласың ба
өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба